maal chai kahawaa taa akasi suun midaas anaan yedeen chapa bisaan itbusaa, kahawa itjijisaa, dalasini kass kayaa, ilikii kas kayaa woan duduu kaskayaa malaan rawoad ibidir dabaa ,mal issan danfeen sukarii kaskayee duub mail ishin geet inamaa bubusaa, amtaan duub chai gawaa cholee itaatii.